Tena zava-dehibe tokoa ny manana namana isan-karazany satria an raha namana mitovy toetra daholo an dia mety hifampitarika amin’ny ratsy. Eo ihany koa ny tsy fahalalana ny fomba fanaon’ny olona hafa izay mety ho fomba tsara, fa tsy <hesitation> arak’ilay mpinamana anakiroa satria ny- ry zareo samy zareo ihany no mifampitaiza eo dia tsy ahitan’ny toetra sy fomba fanaon’ny olona any ambadika any.